Men komediya tomosha qilishni afzal ko'raman, chunki u qiziqarli va kayfiyatni ko'taradi. Komediyalar hayotning qiyinchiliklariga qaramay, tabassum qilishga yordam beradi va stressni kamaytiradi.